асық аударыспақ көкпар ұлттық ойындар десе ең бірінші еске түсетіні осы
бұдан басқа ойындар жетерлік
бірақ оны қазіргі уақытта халық арасында кеңінен танымал деп айта аламыз ба
бүгін анықтайтын боламыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
студиямыздағы қонақтарымызға жалпы сұрақ
біз қазір ы жалпы ұлттық ойындарымыздың қандай түрлерін білеміз
жауап берсеңіздер

оны білу бір бөлек оны жиі ойнаймыз деп айта аламыз ба қазір
қазіргі таңда мен мхм
иә абылай өзің қандай ұлттық ойындарды ойнайсың
мен асықты ойнай аламын және тоғызқұмалақты сәл сәл білемін
күнде ойнаватқан жоқсың ғой білесің бірақ оны күнде күнде ойнап жүрген жоқсың
күнделікті бізде біздің мектепте ы әр сейсенбі бейсенбі сенбі сайын ы асық ойындарынан ы үйірмелер болады
сізде үйірме кәдімгі иә бірақ сабақтың бағдарламасындай емес иә дене шынықтыруындай емес
жалпы мен сіздердің сөздеріңізді бөлейін
ы мен өзім дене шынықтыру пәнінің мұғалімі біздерде дене шынықтыру пәні сабағында біз кірістіргенбіз жоспарға сәйкес
қазақтың ұлттық ойындарынан тоғызқұмалақтан жаттықтырушы болып астана қаласының шахмат клубында жұмыс істегеннен кейін жарты ставкада
сол кезде мен өзімнің жоспарыма енгіздім
сондықтан сабақ барысында мен балаларға бастапқы керекті мәліметтерді беруге тырысамын ойнатамын
біздің мектептің басшылары тарапынан біздерге өзімізге үйірме арнап бөлме соғып берді
яғни жағдай бар балалар күнделікті бізде ы тоғызқұмалақ ойынымен айналысады
республикалық деңгейде жалпы бұл апай айтыватқаны өте орынды дұрыс
ол бір ақ мектеп екі ақ мектеп болуы мүмкін де
қазіргі таңда астананың мынау махамбет өтемісұлының атындағы оқушылар сарайына мен қызымды домбыраға апарамын
домбыра деген енді дәстүрлі бес ақ бала барады басқа ешкім бармайды
а оның керісінше басқа би ән бассейн каратэ басқа да ойынның спорттың басқа түрлері жалпылама орыс орыс тілділер және қазақтың балалары топырлап жүр
а өкінішке қарай қазір біз айтып отырмыз ғой ы бұл жерде бүйректен сирақ шығарғандық емес
жалпы үгіттеп насихаттап әлеуметтік желілерде бұл кісілердің сайты болуы керек арнайы
бұл кісілер мысалы мейлі мектепте оқытып жататын болса бұл кісілердің мынадай ішкі дүниесіне мына балаларым ойнасын ойнасын деп отырған жоқ қой
ана жарыстан орын алсақ болды деп отыр
жарыстан орын алсақ болды жоспарды орындасақ болды деген нәрсе
бірақ мына ұлттың ұлт болып қалыптасуына ол әсері мол еді ол ойынның сол жағын олар ойлап жатқан жоқ
мен сіздің сөзіңізді бөлемін бірақ дегенмен де мен бастапқы кезде иә мен мойындаймын бастапқы кезде мен мектептің деңгейін көтеру үшін немесе спартакиадада орын алу үшін
жұмыс жасадым он баламен
ал қазіргі деңгейде мен қазір өзім жаңағы бөлмеміз бар
мен өзім сабақтан шыққаннан кейін маған жаңағы сол бос уақытыма ақша төлемесе де мен сол жерде отырып
өзімнің қызығушылығым ұлттық ойынды насихаттау барысындағы өзімнің мүмкін шынайы жүректен шыққан бір қызығушылығым шығар
бірінші сыныптан бастап қазір он бірінші сыныпқа дейін балалар менде келіп отырады
олар олар олар тағы да жарысқа қатысу үшін қатысып жүр
олар бір тәрбиеленейін деп қатысып жүрген жоқ
жоқ енді жарысқа жарысқа қатысудың өзі бір стимул болып тұр ғой
жарысқа қатысу үшін емес біздерде бастауыш і сынып балаларының ата аналары әкеледі
балаларын әкелген кезде бала үйренсін деді біріншіден
екіншіден мына ұжымға мына балалармен аралассын деп алып келеді деңгейін көтерсін ы және ойлау қабілетін арттырсын
мынау математикадан біздерде мысалға тоғызқұмалақ ойынының бір жақсы қасиеті ойлау қабілетін арттырады
жаңағы мына кісінің ойына сәл өзгеріс енгізсем деп отырмын
себебі жаңа мына кісі айтып отыр әр мектептерде тоғызқұмалақтан деңгейге жету үшін балалардың негізгі мықтысын алып баратын сияқты
себебі бізде де мен де өзім де дене шынықтырудан беремін тоғызқұмалақтан үйретеміз
бірақ біз де ы қалалық жарыстарға қатысқанбыз
орын да алған кезіміз болды алмаған да кезіміз болды өйткені жеңіліс пен жеңіс қатар жүреді ғой
бірақ біздегі өткізу біз бірінші сыныптан болсын бесінші сыныптан болсын балаларды жалпы беттік дене шынықтыру сабағына келгенде анау
дене шынықтырудан босатылған денсаулығы келмейтін балалар соларға да үйретеміз
және бұрынғы кезге қарағанда мектебіміз міне бес жылдан асып баратыр ата аналардың енді енді ояныватыр
өйткені бұрын шахмат шашки дейді болды тоғызқұмалаққа көз аудармайтын
ал қазіргі кезде болса яғни жағдай өзгеріп келе жатыр өзгеріп келе жатыр
бірақ ыыы мына кісілерде кабинет арнайы жабдықталған дейді енді ол астанада шынымен ана кісі айтқандай бір мектеп болуы мүмкін
бірақ жалпы мектептерде әрқандай енді жоғары деңгейде дамыватқан жоқ деп айтуға болады м
бәрі түсінікті иә мен бағана бағдарлама басында сіз бастағанда асық ату тоғызқұмалақ көкпар деп бастадыңыз ғой
бірақ соның ішінде ұлттық ы өнеріміздің ұлттық спортымыздың айтылмай қалған жекпе жек туралы айтқым келіп отыр
жалпы айтқанда жекпе жек ол батыр бабаларымыздың ы батыр бабаларымыздың төл өнерінің төресі деп айтуға болады
соның арқасында осындай өнерге осындай байлыққа жетіп отырмыз
жалпы жекпе жек өнерін ірге тасын қалаушы ол батыр бабаларымыз
ал енді біз болсақ ы қазіргі заманға сәйкестендіріп ы спорт ретінде тіркеліп әрі қарай жүйелі түрде тек қана жалғастырушымыз осы ы батыр
қазір қандай деңгейде
а қазір деңгейде былай айтқанда өте жоғары
айтарым бұл спорттық форматта алғанда бұл ы бокс ы күрес және кикбоксинг соны айта кетейін
содан кейін ы бұны ыыы жүйелі түрде ы мына ы таныттық қой содан кейін спорттық реесторға кіргіздік
мемлекеттен жоғарғы ана ы спорт министрліктен өте талдау жақсы өтті де содан кейін қолдау ең бірінші халықтан ы қолдау бол
содан кейін ана министрліктен қолдау табу
қазір жүйелі түрде спорт болып тіркеліп өте жоғары деңгейде ы оған ы қыздар да барады қыздар да барады иә
осы жылдан бастап осы жылдан бастап біз әзірге ересек қыздарды ғана қосып отырмыз
қазір батыр бабаларымыздың қабанбай ыыы бөгенбай наурызбай ыыы ана сұлтан бейбарыс баян батыр
соның барлық бабаларымыз батыр бабаларымыздың атынан ы халықаралық ы республикалық чемпионаттар жүйелі түрде өтіп жатыр
ы оның ережесі қаншама жыл ана талқыланып қазір енді бекіген ережесі бар ғой бар ережесі бар
енді қараңыздаршы қазір өкінішке орай иә енді психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ мынау қазақ халқының ойындарының бәрі
тіпті асықтан бастап тіпті қыз қуу әрі қарай жаңа сіз айтқан жекпе жекке дейін әр қазақтың ойыны әсерлі
дегенмен сіз айтқандай ағасы бұл жоғары деңгейде емес
сіз жалпы тұрғыда айтқанда үлкен жаңағы ы спортпен айналысатын жаңағы федерациялы тұрғыдан қарағанда мүмкін жоғары шығар өйткені олар сол бағытқа жұмыс істейді
бірақ біз қазақтың әр баласына ы жалпы психологияны психологиялық денсаулығына қазақтың әсерлі жақсы әсерін тигізетін ойындарын енгізу үшін
біз баланың ы мектеп программасына оны енгізуіміз керек
бізде денешынықтыру бар

ол аптасына екі немесе үш рет мектептерде иә
оның біреуін міндетті түрде жаңағы каратэсы мен футболын ойнасын бірақ міндетті түрде міндетті түрде республика бойынша біреуі ұлттық ойын болсын

сіздің сөзіңізді өте қолдаймын неге
өйткені бәрі көш жүре түзеледі дейді ғой сразу біз оны мектеп қыла алмаймыз
ең бірінші оны тоқсан екінші жылы ыыы әлгі ы дүниежүзілік қазақтар құрылтайында ең бірінші өзімізше халықаралық турнирдан бастағанбыз
онда не ережесі де жоқ но ережеге келтіріп
содан мен айтайын дегенім тағы да жас ерекшелігі осы жылы біз жеті жастан бастап отырмыз
жеті жастан вот именно сол балаларға ең бірінші оны ана төбелесті емес оны ана имандылық түрде ана психологиялық түрде дайындау үшін жеті жастан бастап отырмыз
ол түсінікті өте керемет
жаңағы мына жерде ы мырзалар бар иә физкультура сабағынан дене шынықтыру сабағынан беретін
олар өздері бастау керек сіз сияқты керемет мұғалімдер болса жан тәнімен мынау қазақтың тоғызқұмалағын алға шығып
әйел басыңызбен осылай кетіп бара жатырсыз иә
бірақ әр дене шынықтыру мұғалімі мектепте бүгін балалар футбол ойнаймыз келесі күні осындай сабақ бізде асық сабағы болады болмаса анау болады
мысалы асықтың ұрудың өзінде баланың психологиясына керемет әсері бар жаңағы асықты қарап оны түзу дәлдеп оны ұрып
ы жаңағы баланың і келешекте өзінің жаңағы і істейтін жұмыстарына ы өте керемет жақсы әсерін тигізеді
сол кезде өздеріңізден бастамасаңыздар мектептерде болмайды оны ешқандай
мәдениет және спорт министрлігінің өкілі ы отыр
мақсат мырза сіздер осы білім ыыы білім басқармасымен или білім министрлігімен ы бірлесіп осындай бір бағдарлама құру ойларыңызда жоқ па
жоспарда бар ма мектеп бағдарламасына нақты енгізу барлығына бірдей қылып
жалпы тек қана ұлттық спортты айтпасақ ы жалпы дене шынықтыру мен спортты айтсақ ы ұлттық спорт түрлерін ы сабақтарға енгізу мәселесі күрделі мәселе
ыыы соның ішінде тоғызқұмалақ факультатив ретінде мектептерде тоқсан пайыздай мектептерде енгізілген мхм
енді біздің жоспарымыз асық ату алдымен анадай ыыы қиын емес спорт түрлерін енгізсек деп сондай жоспар бар
мәдениет және білім және ғылым министрлігімен сондай жоспарларымыз бар
оған оған ы бір мәселе бар ыыы
дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері ыыы біреу волейболмен шұғылданған шығар біреу баскетбол біреу футболмен оның өзі ана спорт түрін тану керек қой
сол мәселе бар да сондықтан ыыы бірақ та ол мәселе біздің неде тұр бақылауда жоспарымызда бар
кешіріңіздер бұл жерде ағасы мына жерде айта кетейінші бір сөз сосын айта қоясыз
спорт түрін тану керек дегенге жүрегім прям нетіп кетті де тиіп отыр жүрегіме
әр қазақтың баласы мына кезден бастап қазақтың өзінің спортын тану керек
ы ол сонау бастан келе жатыр білесіз бе м жаңағы каратэға қарағанда
өз ұлым каратэға барады мысалы
келген кезде кәдімгі баланың психологиясы білесіз ғой енді қандай әрі қарай бала ұрғысы келіп тұрады әрі қарай бір нәрсені ол жерде үйретеді сөйтіп
ал қазақтың спорты әрқашанда баланың психологиясына кері әсер етпейді
оған кәдімгі саналылық бар имандылық бар жаңағы достық бар әр қазақтың спортына
сондықтан да біз әр мектеп мұғалімі дене шынықтыру мұғалімі өзі волейболмен айналысады екен деп бәріміз волейбол болып кетпейміз ғой дұрыс па
бұл жерде біз негізі бағана бастапқы тақырыпта ұлттық ойындар дедік иә
ұлттық ойынның ішіне не кіреді
бағана көкпар кіреді қыз қуарымыз қыз қууымыз кіреді біздің мысалы
біз қазір мына жерде мен байқасам бірнеше түрін ғана бөліп алып соны іріктеп алып бара жатырмыз
соны апарып мектепке апарып тығып жатырмыз жаңағы тоғызқұмалақ асықпен ғана шектелмейді ғой мысалы
біз неге наурызда ғана кигіз үй тігіп наурызда ғана қазақ киім киіп наурызда ғана ұлттық ойындарды ойнауымыз керек
біз ұлттық ойындар қайдан келді
бізге ата бабамыздан бері миллиондаған ғасырлардан бері қазақ қазақ болғалы бері жалғасып қанымызда сіңіп келе жатқан дүние ғой мысалы да
енді біз ол ешқашан қазір қалаға беттеп қалаға ойысып отырықтанып жатқан кезде
бұл сол ұлттық ойындарымыздың жаңағы ең жеңілденген түрлері ғана біздің тұрмысымызға еніп бара жатыр жаңағы асық ату тоғызқұмалақ
ал мысалы жаңа біз мына жерде көп адамдарымыз айтып жатыр тоғызқұмалақ жаңа ағамыз дұрыс айтты жекпе жекті өткізіп жатырмыз жоғары деңгейде деп
енді соның айналасында тағы да қаншама мысалы алтыбақанымыз бар жаңағы қыз қуумыз бар жаңағы ақсүйегіміз қайда түнде ойнайтын мысалы ммм
қазір ақсүйекке мүмкіндік бар ма бар мысалы аулада қалада болсын дұрыс па
енді менің тағы да осы жерге бір қосайын деген нәрсем осыларды біз іріктеп алып жаңағы өзіміздің тұрмысымызға жеңілденген дүниені ғана алып
қалған дүниені біз ұмыт қалдырмасақ екен
тым болмаса ойналмаса да бала шағамыздың ойына салсақ екен соны түсіндірсек екен деймін
сосын жаңағы ыыы асық деп жатырмыз оны дене тәрбие сағатына енгізу деп жатырмыз
шынымен қазір техниканың дамыған заманы
қазір бесіктегі бала бесіктен белі шықпай телефон ұстайтын заман ғой иә
мысалы неге қазір техниканың жілігін шағып майын ішкен азаматтарымыз бар солар неге соның бір жеңілденген түрін мысалы
жаңағы компьютерге телефонға орнатылатындай бір программаларын жасамасқа неге соны көрсетпеске мысалы да
менің білуімде ы тоғызқұмалаққа қатысты бізде ы интернетте онлайн ойын бар ғой деймін бес жыл бұрын бес жыл бұрын жасалған
мен оған ы балалардың телміріп ойнап отырғанын байқамаппын бір
мына жаңа технологияларды айтып кетіп жатырсыздар
енді жалпы тоғызқұмалақты айтатын болсам бізде бұл технологияларға қатысты компьютер бағдарламасы да ашылған
ы мына интернет арқылы онлайн жүйеде ойнауға болады
ол мысалы ы сіз ойнамасаңыз былай балаларды көрмесеңіз жалпы тоғызқұмалақты әлем деңгейінде мойындап отыр
бізде үшінші әлем чемпионаты өтті өткен жылы алматы қаласында
оған бес құрылықтан жиырма үш елдің спортшылары қатысты
мысалы мен бір пікірді атап өтсем
бізде ы америка құрама штаттарының азаматы бар дэвид котин деген өзі і он жылдай тоғызқұмалақ жарыстарына қатысып келе жатыр
ол ы өз пікірі бойынша мен жүздеген спорт түрлерін білемін дейді
оның ішінде шахмат бар дейді го бар дейді соның қатарында қадір тоғызқұмалақ теңесті дейді
бізде міне қараңыз ы сіз жаңа айтып өттіңіз сөзіңізді бөлейін жарыстар өткізіліватыр халықаралық жарыс дейсіз жүлде қоры үлкен деп айта аламыз ба онда
ы мына жерде қаржы мәселесін айтатын болсақ бізде қазір жалпы үкіметтен және де ы бизнес адамдарынан азаматтарынан ы жоғары қолдау қолданып келе жатыр
себебі бізге мына шетелден келетін азаматтардың ыыы тұруы мен тамақтануын кей жарыстарда толық көтереді
оның әуе билеттері бар ол қосымша қаражат бөлінеді
қаржы қазіргі таңда ы жеткілікте деңгейде

ал енді мен жекпе жекті айтсам ол жекпе жекті
әркім өзінің енді сіз дұрыс айтасыз жекпе жекті бағана айттыңыз
тоғызқұмалақ айтылыватыр ол ойдың мынау шахмат дойбы сияқты қазақтың ұлттық ойыны
енді мына қараңыздаршы мына қазіргі жастарға денелері мығым болу үшін мынау жүйрек ы епті болуы үшін мынау асық бір асықтың өзінің рөлі қандай

арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
ұлттық ойындарымызды дәріптеуге не жетіспей жатыр келесі бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ұлттық ойындар тақырыбын талқылап жатырмыз
жаңа дәріптеу насихаттау жағы қозғалып кетті ғой гүлзат апай сіздің қосар ойыңыз
қазіргі уақытта ұлттық ойындарымыз тиісті деңгейде дәріптеліп жатыр деп айта аламыз ба
тиісті деңгейде деп айта алмаймын
ыыы қазіргі заманда ыыы енді бала деген біздің болашағымыз ғой
енді ыыы айтады ғой қазіргі мына жастардың бойындағы ыыы ұлттық рухты қалыптастыру үшін
мхм әрине ол біздің ата ана мынау мектептегі мұғалімдер бәріміз ат салысуымыз керек деп ойлаймын
вообще керемет жақсы нәрсе айтып отырсыз
осы жақында ыыы мына қалада тәуелсіздік алғанымызға жиырма бес жылдыққа аэропорт жақта бір үлкен ұлттық ойындар спорт түрі жүргізілді
сол жерде ы көп халық болған жоқ енді шамасы
сондағы балалардың қуанғанын көріп мына біздің қазіргі мынау ы жауға шапса қолдарына найза ұстап елімізді қорғайтын осы ер балалар ғой
осы балалар қазіргі соңғы кезде отырып алып жаңа интернетте интернетте ойнайды да адам өлтіріп иә
сол осы балаларды сол жаққа неге ата ана болып мұғалімдер болып алып барып сондай ойындарды бағыштап бұларға көрсетпеске
аттың үстіне мініп мына қазақтың балалары ұлдары аттың құлағында ойнаған ғой кезінде
қыз қуу деген болды бір керемет ойын ы бәйге болды көкпар болды аударыспақ болды
бірақ қай жерде ойнатады соны айтыңыздаршы маған мен соны айтайын деп отырмын бағанадан бері
қазіргі балалар атқа отыра алмайды қалай отырады ол өмірде отырмаса көрмеген атты
қазақ деген тойды жақсы көреміз тойда көп жиналады адамдар
негізгі ең насихатталатын жері сол жерден басталу керек қой
адамдар көп жиналады балалар да жастар да үлкендер де
қазіргі уақытта той ы тойдың үстінде осындай насихат жүреді ме
өзім дәстүрлі форматта жүргіземін тойды мхм
яғни ы қазіргі таңда әлбетте халықтың сұранысы дейміз орысша айтқан кезде они диктуют сейчас народ бізге осындай да осындай осындай той болуы керек дейді
иә ал бізде қазіргі таңда құндылықтарымыз азайып барады
өйткені біздің ы той мәселесі бойынша мейрамханада тойлар өтеді
ол кезде әлбетте барлық дәстүр басталады дәстүр болады
арасында менің ойыным бар арқан тарту ойынын кіргізгенмін
осы арқан тартудан басқасының ы форматқа келіңкіремей тұр қалғаны
арқан тартумен жастармен жаңа қазір ойын өтіватыр ғой қазір мысалға тойлардың бейнесін қарасаңыздар
жаңағыдай двадцатый век двадцать первый век деп екі ойын жүріп жатады жеңешелеріміз дымы қалдырмай бар көйлегін шашып билеп жатады прическасы
мына жақта жастар билеп жарысып жатады мысалға м
бұның өзі ешқандай ешқандай ойындық шоу болып тұр да құндылық жоқ бұл жерде
келген қонақ әлбетте күліп кетіп демалып қайту үшін келгеннен кейін
ы арқан тартуда иә көп адамдар кәдімгідей құндылықты түсініп жатыр кәдімгідей халық бір біріне бір ойынның нышаны көрініватыр да
қазір көрдіңіз бе адам асаба ақша табу мақсатында біреуге иіліп отыр да ы сондай сондай заман болып бара жатыр
егер де асаба жаңағы менің танысым сияқты менде осындай формат өзіне жаңағы түрде үш төрт жаңағы ұлттық ойындарды қойып қойған
анадай ойын мынандай ойын мынандай ойын мен осылай жүргіземін қаласаңыздар мені алсаңыздар болады қаламасаңыздар болмайды
тіпті ондай адамды күннен күнге тойларға шақырып отыр
мен де той басқарамын мен де асабамын бірақ адам өміріндегі бір қуанышында бірдеңе былай былай жасағысы келеді ғой
бірақ біз айтамыз неге жаңағы қазір қалта шоу деген бәле шығып кетті білесіздер иә бүкіл әйелдер жиналып алып базардағы бүкіл ұсақ шашып сол жерде алады
мысалы сол кезде мен айттым алдында бір тойда айттым неге осы кезде жарайды әйелдер қауымы аналарымыз жеңгелеріміз қалта шоуын жасай берсін
неге осы кезде еркектер былай бір оңаша жерге шығып асық ойнамасқа иә
қазір құдайға шүкір бар ы жілік шағу деген ойынымыз бар ол енді көп жерде айтылмайды бұл жерде де айтылған жоқ жаңағы жілік шағу деген
иә қазақта бұрын соғым сойған
соның бір жілігін арнайы тоқпан жілік дейді соны арнайы сақтайтын болған ұнға салатын болған сүрлейтін болған
соны келесі жыл айналған кезде ауылдың мен мен деген жаңағы жауырыны қақпақтай жұдырығы тоқпақтай жігіттері жиналып
сол жіліктің иесі сол үйдің иесі соған арнайы жүлде тігіп соны ойнайтын болған
ол да еркектердің күшін сынау азаматты тану тұрғысында жасалған дүние
ал осыны қазір құдайға шүкір тойларда ойнатылып жатыр өзіміз көзімізбен көріп жүрміз
мен той несін бәрін айтайын бұл асық өте қол жетімді ойын

яғни алты жастан алпыс жасқа шейінгі ы кісілер
тойда ойнауға ешкім ы не бермейді оны қызықтыра алатын оны жүргізе алатын адам болу керек
әйтеуір асық ойнайды екен деп оның ережесін сақтамаса
ойнап көрейікші осы жерде рұқсат па
ескендір мырза бұл ы ақ белгілер не үшін
иә яғни иә мынау жаңағы той дейсіз бала шаға дейсіз осындай халық жиналған жерде ең қолайлы ойын асық
ол асықтың иә бір табан деген ең мысалға ы кішкентай қарапайым бала шағадан бастайық иә үшінші төртінші бесінші кластан
бір табан яғни келіседі де мына екі жігіт ермахан мен абылай келіседі бір табанға шығады ол иә міне
яғни ол қара жер тегіс жерде ойнала береді ғой мына жерде ы сырғанамас үшін олар екеуі келіспес үшін мхм яғни
сызықтан бір табан мен мына бір табан асық істеп қойғам өйткені менен де үлкен кісілер бар
енді екеуін сақаларын иіреміз де екеуін осы ойнап жеті асықтың ішінен кім төрт асық шығарады сол жеңімпаз атанады
ммм бұл бір табан деген ойын арасы үш метр ең кіші негізі біз иә міне тәйке тұр
негізі асық атудан біз мына ыыы спорт агенттігімен ы казақстан ұлттық қауымдастығының асық ойнау ережесі бекітілді

қазір ы атпас бұрын ең бірінші өзің түсіндіріп өтсең оны асықты қалай ұстау керек қалай дәл тигізуге болады
ы асықты ататын кезде оны иә осылай оң қаратып ұстау керек және оны иіру иіре білу керек
а иіре білмейтіндер олар өздері атады иіретіндер осылай
жақсы ал кім бірінші атады

мен көрейінші келіңіз аға келіңіз о қәне

баяғы біздер жабыстырып қоятын едік мынау ашық екен иә
тренировка көп еңбек қылады асық ойнау деген ы оңай нәрсе емес қазір сізге айтып кетемін өте қиын иә
чемпионат казахстана тамаша міне екі дегенде тигізіп жатыр

қаланың баласы ата алмайды көрдіңіз бе бұларда қызығушылық жоқ
көп дайындық керек бару керек аха міне түсірді алла жазса барамыз енді
бұл асықтың пайдасы өте көп мысалы мына жеті асық шығарып боламын дегенше жеті асық бұл қанша қимыл қозғалыс қанша күш жібереді
мына көзі отырыватса олардың көзінің бұлшық еттері жұмыс істейді
көру қабілеті өседі мхм
иә адам іштей сырттай қай жағынан алып қарасаңыз да пайдалы деп отырсыз ғой өте пайдалы
бұл бірақ мына мынандайға тигізу үшін төзімділік керек
иә төзімділік керек шыдамдылық керек иә бір екі бала тастайды да тигізе алмай кетеді қолын сілтеп иә еңбектену керек
төмендеу тұру керек иә иә ойбай кешіріңіз
ал аға түсінікті рахмет әрі қарай
ыыы барлығымыз орнымызға отырайық осымен ы түсіндік қой деймін жобасын
олжас мен тағы да айта кетейінші осы мына ы философия жастарды тәрбиелеу жақтары
менің мына айтайын дегенім қазіргі әлеуметтік жүйелерде неше түрлі ана шеттен де шетелден де батыстан да бәрі келіп жатыр ғой иә
сонда қазір ы сол жақтың несіменен былай айтқанда қазір балаларымыз ез болып жатыр
бір шыбық тимес шыңқ етерлер көбейіп жатыр
содан кейін қызтекелер көбейіп жатыр
солар болмау үшін солар болмау үшін мына жекпе жекті жеті жастан бастап отырғанымыз сол
ол жастарға айтарым мына жекпе жекті ы ана жүйелі түрде спорт ретінде әрі қарай дамытпасақ онда ертеңіміз тарихимызды құрметтемесек
жақсы сіз қараңыз сол жаңағы жекпе жекті иә бір ғана сөз айта кетейін сіз жаңағы жекпе жекті біз бәрібір қанша айтқанмен де иә
мектеп ы программасына оны енгізбейінше балалар оны түсінбейді
сіз сол жекпе жекті мектеп программасына енгізе аласыз ба аламыз
қалай бастаймыз мысалы сол мектептегі программаны иә жарайды енді сіз енді жасыңыз келіп отыр екен бірақ жастарға қазіргі
дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне басқа да мұғалімдер бар шығар олардың жалақысын көтермейінше оларда қызығушылық болмайды

түсінікті сіздің неңіз ол түсінікті бұндай тұрғыда біз жұмыс істеп жатырмыз
содан кейін тағы айта ы қазақ спорт және туризм академиясында академия жекпе жек бар
ана жылы сол академияға сегіз бала түсірсек осы жылы он екі ы баланы әлгі ы выпускниктарды бюджетке түсірдік ммм түсінікті
содан жеті облыста ыыы бөлімшеміз бар
түсінікті сіздер ыыы құрметті қонақтар бағана бірнеше ұлттық спортымызды айтып өттік
хан дойбысы деген ойынды естігендеріңіз бар ма бар бар бар бар ғой бар бар бар
м естідік бірақ көрген жоқпыз
не ойын қандай ережесі қандай
тақтада ойнайтын интелектуалды ойын болуы керек м тақтада
дойбы тәрізді тақтада мен көргенмін бірақ ойнап көргенім жоқ
ойнап көрген жоқсыз жоқ
ойнап көрген бар ма арамызда
ханталапайды ма хан ы дойбысы деген хан дойбысы деген
хан дойбы дегенде бір қосарланып айтып тұрған сияқты
кезінде бұрындары тек хандар ойнаған ойын болған екен бізде қазақтарда
қарапайым халық ойнамаған ол жерде ыыы алаша бек тентек деген сияқты сондай кепіл ана шахматтағы сияқты ы
пешка ы король деген сияқтылар бар ғой сол сияқты ондай болыпты
оны неге қараша халыққа ойнатпаған өйткені ол жерде біздің ы қазақтың сол кездегі ы ммм
қалай айтсам билік барлық немелері сатылары бәрі көрсетілген де кімнің қандай роль ойнайтыны иә иә халыққа дұрыс жетпесін деп хандар тек қана
ол қазіргі уақытта міне сіздердің арамызда ойнаған бірде бір адам жоқ
мен де ойнаған жоқпын
онда ол неге қазір ы жоғалып кетті оны қай жерден үзіп алдық біз
намыс бізде аз жігер аз кім енді айтып отырмын ғой жиырма бес жыл біз енді жеке мемлекетпіз егемен
енді кім бізге кедергі жасаватыр
енді мысалы мен қазір мен ойлап отырмын асық ойыны керемет
бұның ы қол жетімді деп өте қол жетімді ойын өте керемет ойын
енді осы асық ойыны мен ы мына тоғызқұмалақты тек олимпиадаға кіргізуге болады ғой
олимпиада ойындарына кіргізуге қалай болмайды болады ғой түсінікті
сондықтан соған дейін тырысуға болады ғой енді бәріңіз жігер керек ол үшін намыс керек
біздің барлығымыздың айтатын әңгімеміз ы барлық ы дүниеге қазақтың ойынын таңыстыру дейміз табыстыру дейміз
негізгі мәселе бұл жерде тәрбиелік мәні ғой бұл жерде
спорт деген ол асық ойнаумен ғана шектелмейді спорт деген өзі дене шынықтыру дейді
адам тек санамен ғана жұмыс істемеу керек
енді асықпен мен жылда алтын тағаға барамын алтын бәйгеге
иә осы қабанбай атам кесенесінің қасына жылда орналастырады
баламды алып барамын баламды ы жылқыға отырғызған кезде баланың әсері қандай болады ана жерде
яғни жылқыға отырғызып үйрету көкпары жылқыны ер азаматтар ертең айтып отырсыз ғой ана қызтекелер қайдан шығып отыр
атқа отырмаған баладан шығады барлығы әрине әрине иә
сондықтан ол тоғызқұмалақ асық ойнау біреуге қызығушылық болады біреуде қызығушылық болмайды
мына сіздің сөзіңізге байланысты мен сізге айта кетейін
біз міне мына ұлттық ойынымызды біз дамытыватырмыз қандай деңгейде дамытыватырмыз қалай үйретіватырмыз онда жалпылама балалар қаншама қатысыватыр
міне осы он жылдан бері мен осы бағытта жұмыс істеп келдім
осы балаларым бәрі ойнап келді шахмат клубы жабылып қалды енді ол балаларды қайда жібермін
атты шаптырамын шаптырамын дейсіз ат клубын жауып тастады енді ол атқа ол балалар қай жерге барып мінеді
міне осыны қарайықшы
спорт туралы жалпы айта берсем ол мынандай айтады мен ұлттық спортта бірталай ы жүрмін
өйткені ы ұлттық спорт қауымдастығы ең бірінші құралғанда біз осы ұлттық спортқа ыыы тым болмаса бір жиырма ойынымызды кіргізсек деген
соған міне жеттік
ал сол кезде мына тоқсан жетінші тоқсан сегізінші жылдары ол кезде барлығы құрып кетті ғой
малымыз да құрып кетті бәріміз құрып кетті

менің айтайын дегенім сонда сонда ұлттық спортта ұлттық спортты дамытамыз деп біздің арманымыз әр үйде әр үйде әр ауылда әр үйде
ыыы жоқ дегенде бір ат байланып тұрса ғой деп солай бастағанбыз
аллаға шүкір біз қазір жеттік соған
қазір ол кезде еще көкпарымызды мен шығыстанмын көкпар козлодрание деп ана өзіміздің ыыы шешелері баласын бермеген
ал сол шешелер қазір көкпар ойыны қыз қууды ойыны осы күнге дейін аллаға шүкір дамып олар енді немересін анаған кіргізе алмай жүр шынын айтса
сондықтан ол ұлттық ұлттық спорт өте жақсы дамып и қолдауды халықтан да бар жақтан да
аға кешіріңіз мен бір ауыз сөз айтайын бұл жерде
енді мен мына қытай қазақтарынан келгенмін
ыыы осы жақта орналасып қалдық
ыыы сіздер бағанадан бері барлықтарыңыз дұрыс талқы айтывотырсыздар қосыламын
дегенмен де біз қазақ бар жерде ұлттық өнер құриды дегенге жоғалып кетті дегенге мен сенбеймін
біз екі миллиард ы қытайдың арасында екі миллион бес жүз мыңан артық қазақ бармыз
осы екі миллион бес жүз мыңнан артық қазақты мен ойласам ы ауылдағы қазақтардың бәрі әзір мына асық ойыныңызды жаңағы тоғызқұмалағыңызды
жаңағы қыз қуарыңызды ыыы жаңағы арқан тартуыңызды ыыы жаңағы ат жарысыңыз ат бәйгеңіз аударыспағыңызды әрбір теңге алу бәрі тойда әрбір тойда бар
күні бүгінге шейін бар мхм
менің ауылымда да бар
мен өзім балаларыммен асық ойнаймын
мынау қытайдан алып келген асығым міне балаларымның
мынау қырық бір тал болады қырық бір талдан жиырма бір талдан хан ойынын ойнайды асықтан
сосын үш табан бес табан қылып ойнайды ана кісілер
оны біз шетінен білеміз біздің балаларымызға шейін біледі
біз қытайда көп біз қазір егемендік алып отырмыз
сіз енді сол ы қытайдағы қазақтардың жағдайын білесіз осы жаққа көшіп келгеннен кейін бір айырмашылық сездіңіз бе
енді мен бұл жерге келгеннен кейін енді айналайын отаным отанымнан айналайын осы тәуелсіздіктің арқасында келіп отырмыз мен анау мынау демеймін
өйткені менің отаным тарихи отаным осы жер
сондықтан бірақ келгеннен бері мен ауылдада да қалада да талай тойға бардым
мен ешқашан қыз қуар өткізген тойды көрген жоқпын аударыспақ салған тойды көрген жоқпын ы теңге ілген тойды көрген жоқпын ат бәйге де тойды көргенім жоқ
көкпар тартылады көкпар бар екен біраз біраз бар екен

ауылдағы тойда өткізеді
өткізгенін көрмедім мен

әй енді білмеймін енді бәлкім кейбір жерде бар шығар мен бірақ көрмедім енді өзім
сондықтан менің демекшім сіздерге і өз отаныма келіп отырмын
жүрегіміздің қаны ыстық қаны тамса қазағым үшін тамсын деп келіп отырмыз
соны мен сіздермен бірге ы былай бір ниетте пікірімді айтайын
біз әр отбасы мектептерге сілтеп қоймай я болмаса жоғары орындарға сілтеп қоймай әр отбасы баламыз еңбектегеннен бастап алдына асық тастап
ыыы ауылға апарып ат мінгізіп ыыы жаңағы кішкентай болса да екі балаңа арқан тарқызып деген секілді мынау ата бабамыздың ойыны
дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз бір жастан екі жастан бастасақ
осыдан енді менің айтпағым осы
сіздің айтқаныңыз өте орынды дұрыс айтасыз
сізде өте жоғары ұлттық намысты көріп тұрмыз
осының өзі бізге үлкен үлгі
ал енді бағана сөзді көп айттыңыз сылтауды көп айтыватады кейбір жұрттар
сылтау қайда етеміз қалада ыңғайы жоқ қой анау жоқ қой
сылтау ол бар адамға ешнәрсе өнбейді м
ал енді ы түсінікті біз тағы қандай ойындарды ойнай аламыз және олар неге біздің арамызда танымал емес
бағдарламаның келесі бөлігінде көретін боласыздар арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
құрметті ыыы қонақтар сіздер ләңгі тебу деген ойынды білетін шығарсыздар білеміз
барлықтарыңыз білесіздер ойнап көрдіңіздер ме
әрине ойнадық ммм мен өкінішке орай ойнаған жоқпын
мен мен бірақ ағамның ойнап отырғанын көретінмін де мен ойлайтынмын анау немене істеп жүр деп
сол кезде солай болатын кішкентай баламын ғой
содан кейін барып бірақ түсіндім де
ана ләңгі тебу деген ана біз футбол ойнадық та допты тебуді допты тебудің жанында ол анағұрлым қиын нәрсе ғой ләңгі тебу деген нәрсе
сосын мен ойлаймын мен неге соған сол кезде оған неге ы құмартпадым деп қазір өкінемін
бізде ортамызда осы ләңгіні алып келген марат мырза отыр
сіз осы ләңгі ойынын үйретесіз ғой иә балаларға
жалпы біз енді тек қана ләңгімен шектелмейміз
ұлттық ойындарды асық ы бағана қыздар ойыны бес тас сабақ негізінде пайдаланамыз
бізде ұлттық ойын осы таңда қазір асық та ойнаймыз ләңгіні ойнаймыз
енді ләңгі асықты мына ағаларымыз отырғаннан барлығы ойнағансыздар ғой енді бала кездеріңізде
мен енді қазір не қылсаңыздар көрсетіп жіберейін ләңгі ойынын
рұхсат болса
арықтау адам керек иә толық адам істей алмайды

аты қалай аты қалай аты қалай

жүрек шіркін лүпілдеп теппесеңіздер болады

мен қазір секіре аламын ба білмеймін
мен айтайын дегенім мынау жаңағы бастады ғой мынау әлгі иә жай содан кейін аяқ тигізбей былай ойнайтын иә ілік содан кейін соның ішінде бір бір

и содан кейін былай оны солай ойнайтын болады содан кейін былай ойнап қағып алатын болады
жоқ сіз өзіңіз оны қазір істеп ы көріңізші теуіп көріңізші солай икеміңіз келе ме екен қазір
енді қырық бес жыл болды ғой
ортамыздағы ерзат баламыздан сұрайықшы
бағана бірнеше ойынды көрдің өзіңе қызықты болды ма
ыыы иә ыыы м асық ойыны ұнады ләңгі ойыны ұнап жатыр
ләңгі теуіп көре аласың ба қазір
көрейін көргің келе ме иә марат мырза
ы ерзатқа марат аға көрсетіп жіберсеңіз қай жерімен тебу керек аяқ
бұда ептілік керек ы міне мына жермен тобықтан төмен мына жерден тобықтан төмен осы жерден табан несімен қабылдау керек
қазір мен көрсетейін сен қарап тұр жарайды ма

ал олжас олжас бірінші ретке жақсы ғой жақсы жақсы өте жақсы
түсінікті марат мырза рахмет
бүгін біздің бүгін біздің студиямызда аз ғана уақыттың ішінде бірнеше ғана ойынды көрсеттік
студиядағы қонақтардың өзі белсенді араласып кетті ойнағысы келіп өзі сұранып
өздеріңыз куә болдыңыздар
енді осы ретте мақсат мырза ұлттық ойындарымызға қызығушылық жоғары ол бір бағдарламаның шеңберінде ғана көрінген нәрсе
осы ретте ыыы қолдау осыдан ыыы осыдан әрі қарай жоғарылайды жақсарады деп ыыы айта аламыз ба
айтуға болады әрине айта аламыз
жалпы ы ұлттық спортты айтсақ ыыы екі мен салыстырайын деп тұрмын да екі мың оныншы жылы мысалы ресми түрде алпыс сегіз мың адам айналысса ұлттық спорт
қазіргі таңда бізде екі жүз сексен адам ұлттық спортпен ресми ресми түрде айналысады
оған себеп өздеріңіз білесіз ыыы ерназар аға айтқандай үкімет тарапынан қолдау болып жатыр
әлем деңгейінде чемпионаттар өтіп жатыр көкпардан болсын қазақ күресінен тоғызқұмалақтан ыыы басқа да
одан кейін біздің ыыы халықаралық федерация құрылып ыыы оны беделді азаматтар басқарып жатыр мысалы
қазір бірнеше спорт түрі ғой қалған спорт түрлерін біртіндеп енгізе аламыз ба
бізде бар ма болашағымыз осы ұлттық ойындарымыздың бағдарламасына ма жоқ халықаралық деңгейге
жалпы мен айтып отырмын бізде тоғызқұмалақтан қазақ күресінен көкпардан аударыспақ ыыы там азия әлем чемпионы өткізіватыр
тырысу керек енді министрге ыыы не қылып ы ұжым болып
келесі жылы экспо көрмесінде де ұлттық спорт түрлері бәрі бар ең маңызды мәселе сол болып тұр
алла бұйыртса көрсетеміз ұлттық спорт
бағдарламасын біз алдық жекпе жектен бір республикалық турнир чемпионат өткіземіз
бағана асық ойнадық ы бес табан дедік ләңгі дедік бүгін жекпе жек қана жетпеді ғой студиямызда
бала күнімде мен өзім әжелерімді көрдім
осы екі жаққа отырып отырып аударыспақ ойнайтын кәдімгідей

ол да бір қазақтың ең үлкен ойыны
әлгі билетіп сіздер беталды әлгі биге шығарып кемпірлерді бұрандатқанша одан да дұрыс айтасыз апа апа дұрыс айтасыз
сіз өзіңіз ол күреске тойдың үстінде араласа аласыз ба ұйымдастырып тойдың үстінде
сәуле апайдың нөмірін алып қалу керек
жоқ араласа алады
адам күресе алмайтын шығар
әдет ғұрпымыз салт дәстүріміз жандандыра берсін
насихат керек деп жатыр енді наисхат бүгіннен басталу керек
әр адам өзі отбасынан бастауы керек
түймедей нәрсені түйедей қылатын халықпыз
бізге сараптама бөліміне басшы болу өте қиын
сондықтан халықтың әр адамы отбасынан түзеу керек
енді біз енді асаба алаңында жүргеннен кейін той халықтың қазынасы болып жүргеннен кейін бізде мен өзім жеке басым бүгінгі жаңағы
ибаттылыққа сымбаттылыққа тәрбиелейтін жаңағы құдашаларды ойнатсам ба деп отырмын жаңағы ойындарды
яғни бес тас деген ойынды
бәрекелді біздің бүгінгі бағдарламамыз пайдалы болды
тегін өткен жоқ рас
бүгінгі тақырыбымыз енді ұлттық ойын туралы болыватқан соң жаңағы бес тастан да асық ойынынан да негізі өзгерістер еңгізіп айтатын пікіріміз көп болды
бірақ уақыт байланысымен жетпей қалды
жалпы әр қазақ үкіметтен ақша бөліне ме бізге ақша бере ме деп күтіп отырмау керек
не үшін біздің ата бабамыздан кезінде қан соғыстың үстінде жүргенде осы ұлттық ойынның бәрі ойналып өткен
мысалы соғыста болсын мал жайып жүріп болсын ауылда болсын қалада болсын
ал тәуелсіздік алдық жиырма бес жылдан кейін міне біздің ұлттық ойынымыз жоқ
не үшін де осы жерге жиналып отырмыз
сондықтан қазақтың әрбір ұлттық мұрасына әрбір қазақ жанашыр болуы керек рахмет
ұлттық ойындарымыз адамды бала кезінен ширақ болып ой өрісінің дамуына үлкен әсері бар
мұны ғалымдар әлдеқашан дәлелдеген
халық арасында оларды кеңінен дәріптеуге еш кедергі жоқ
өзіміз салғырттық танытып жүрміз бе
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар